Ny mampatsiro ahaniny na tsy misy ohatra ataoko hoe hena zany, malaka ravin'ny mangahazo na ravi-mahôgo afangaro ranon'ny voanio, efa mety mampatsiro azy zany tsy mila hena.